ଦୁମରପାନ ସଂସୂଚକ ଦୁମାର ଔର ପ୍ରତା କରବାଲେ ଏକ ଵିଶଯସ ପ୍ରକାର ଠକନୀଗର ଉପ୍ଯୋଗ କରେଂ ଜିନ୍ତୋ କୀ ଆଯନାଈଜେଶନ ଡିଟେକ୍ଟର ଇତା ଥା କୋ ମଦଦ କରେଂ କୀ ହୈ ପାକରେଂ ପ୍ରଦୂସିତ ଅଚ୍ଛୀ କୀ ନହୀଂ ହୈଟ ମସୀନ ରୂଖଲେ କୀ ଏଗୋ କଣ ନିକଲେ ଜୋଟା କୀ ଚାରୋ ତରବ ଘୂମେଂ ହୈଟା ଅଗର ଦୁମାର <hesitation> ଵୋ କନେକ୍ଟ ହୁଆ ଥା ହୈଟା ବତେଦୀ ହୈ କୀ ଇଠେ ପ୍ରଦୂସିତ ଅଚ୍ଛୀ ଜଗଟ।